Adin'ny fito isan-kerinandro an natokako hivezivezena. Ny alatsinainy adiny iray, ny talata adiny iray, alarobia adiny iray, alakamisy adiny iray, zoma adiny iray, sabotsy adiny iray, alahady adiny iray.